افضل أن يكون عندي الجدرة على علاج أي مرض، لأنه هالجدرة تجدر تغير حياة الناس بشكل أيجابي، تخفف من معاناتهم، العلاج يشمل جميع الناس يساهم في تحسين الصحة العامة، بينما التحكم في العجول ممكن يسبب مشاكل أخلاقية ويؤثر على العلاقات بشكل سلبي، علاج الأمراض يعطيك فرصة تترك أثر إيجابي في حياة الآخرين.